Io fandrama io zany ilaintsika ah, hitanao koafa misy ii mamoa zao manganay reny, manga, bokeo voasarinay reny, io zany manao agent Polonisateur zany asanazy, mitatitatitra zaka boaka aminy raha mamimamy reny afindrany aminy raha reo de bokeo raha io mamoa, karaha zany.